Ia, izy kôa aminahy manôkagna alôha ai hitako tegna fo ara-dalàgna mihitsy zany manao laharam-pahamehagna ny fiainan'olombelogno mihoatra ny biby hafa satria moa ny olombelogno zany hitako misimisy lanjany kokoa par rapport am'biby kanefa amin-jay koa igny olombelogno zany mamelogno regny biby regny, magnamia sakafo, mitarimy zareo de dikan'izany baka tokony ny olombelogno mbôloha amiagnamiagna lanja kokoa par rapport am'biby hafa.